La coza pi divertanta che l'abiu mai vist al e cuandi sun andait a vei ël circo e l'ai vist tüte le i gioch dë magìa e cun i animai ch'a fan e al e propi piazüme tantu